List ru eh nac pitseiñ ish hui te riet chin ri beñ gots hui list sua manga to quesi rshuñ manga vase ten nac geitk manga hui ne list manga hui beñ lo manga to ba shuñ manga bal sinela cotoit vay hui bal rui beñ lo manga to ba se manga o besh ra resh shi ma ra hiit rni beñ nac nashi hiit ah nac coyoit ga ni maiñ <hesitation> coyoit eh o ah a guitk maiñ shuuch manga hui hiit raushi a pitseiñ re ish libra nac re bal ste te lugar sheta hui digalni inas beñ manga roc nu ni la suust nu ni la lagac pitseiñ cuch llish rni beñ nu roc ni nu roc sheta ta diciembre, noviembre shalne, noviembre shal lo manga dis- diciembr ba bieu lo manga pues huieñ ga tis bal ga tiop manga choon manga guitk segun be rashi gots sic nac rashi pues list ra manga to base manga to ba siet manga si na ca beuk to ba se manga che manga to lo play to ba siet sac manga ro llu com ba ro lis manga ba siet manga, rap gal manga beñ To basob manga cue beñ cor lli beñ-beñ ni ba num beshi vay nare to bal chini manga lo chini manga lo pasier roc nal manga na re to ba siet to pues nesa manga ba siet sa na hui nash manga roc callap manga nare hui nasha soba ses manga- ses manga nas manga beñ neshi jush sob shi jush chin ru <hesitation> rac nuins ish lleshi sob jush ra beuk ra maiñga pues se nene manga sob jush chic <hesitation> pus na hui manga chin guc shu manga- guc shu manga chic hui manga lo veterinari cua manga jush cua manga ra medicin ra gu manga per guc sac ra manga re lla ñiet manga <hesitation> pus scha manga biu manga lo nis lla chic lla ñiet manga, siguña manga repa su geitk manga na ra benin re ne hui ne manga lo doctor ne chic llac manga <laughs> com hui scha manga chic biu manga lo nis llet tiop shí bsu manga pues bri- bri ra llech role manga que pur ra llech bri depte len ra manga bri llech pus na llet sheta rau manga sic rú nac ni cua lleñ manga cua rú. Sheta rau manga ra cuentis lo fuish si que ga manga ra rac nal manga <noise> como seis cientos gosh shi seis sientos veterinari medicin ra mas viaj ni hui manga ra huine shi manga lo doctor ra, per mas te mil ish o tiop mil huine uiesh te manga te mil ish to manga choon mil- choon mil o tiop mil te manga bal ni beñ lo manga to cani beñ lo manga ba rni manga bal ni la burro to ne manga cani burro to bal nila dich vay cani gac manga lo- lo, sheta como sheta ruñ manga gan pur rio ra cos ni rau manga <hesitation> sheta ru beuk re si gal nica rapa hiit nic ne ruia hiit rapa shob rau manga guale rua manga re manga nis re manga llet llish llet gua manga ba- ba nu ra desperdis se ra nic gua manga na- na pur tap manga tap si manga pur hiit cuñ-pur hiit cuñ rapa ah cabec shi na <hesitation> ca bec shi pur hiit cuñne pues rau sutbeï ne, bal ni gall ne chic cale gall manga. Chic pues chu cheu sutbeï ga chic gech renca ra hiit besega chic, ra manga ish list ra manga chine sheta calian manga shi gac list manga pues <hesitation> ruid ish ruñ manga ruid ish <hesitation> calian manga nic lla de chin sheta calian manga gust ba nga llesh manga que, ga lleshi don nic cueñ beñ manga list ra goon to chi hui beñ lo goon to shuñ goon shuñ manga va se manga shet manga cues pues sheta rap shi goon pur maiñ rap rashi maiñ, bur rap rashi re beuk rap rashi re ah a casi sheta ru goon re- re por renca pur seiñ ruñ ra beñ re sheta rap shi goon- goon hui rquiñ ne tiemp gau manga hui beñ manga caro re ra manga lla de bur hui maiñ to ba chu nic rual to ba callun ti ra beñ seiñ beit li to chin va guila lo manga to manga va se que cheeb manga beñ na ra bël bri manga lo sa cheeba con maga bri manga golp rri manga lo beñ hui ra manga len munt ah hay to chin ba se bël ru be ne len munt ba se manga, list gal manga chic ne rkies manga na chine rac nlaa chic ne rkies manga lla chine nal. Chic sheta rkies ra manga ndo ra manga chic rga ra manga, nlaa per kies manga sheti rga manga ca kue ña beñ rnas beñ shuait chune len bols <hesitation> pues rkies manga ish hui nsi gal manga nic ne rkies manga lo llaä luch lo llaä yech rca ra manga o lo <hesitation> llaäc- llaä psi roc nac rca ra manga <hesitation> ña beuk- beuk con pitseiñ nic ru list.